स्पेन की संस्कृति ऐसी है। यहाँ लोग एक-दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं। और कैथोलिक धर्म यहाँ ज़्यादा मानते हैं। और काम आराम से करते हैं।